Este taka kiti lulia a kajinití jinati kaa tu tau ja kuntau iniyo jena’ote te sua kata’ati ji yoo suni jenati te nu ka lusu lulio nu tu jayo staa kee xii este xii jayo tautu te xii kuili jitoti nuuti jenati te kuatuti chua jii este jaxiitu, jaxiiletu nuu nuuti jenati te jaatití te in lado, te eete yua kua lusululia chii jiniti jenati chii vasa tu kati jiiyo, kuenta yoo kaka jiinayo ko este kitilulia chii vaa jinisooti, jinisooti suni sa’atí este sentir naun, naun ka’ayo, nokatayo sikítí xii skeyo inn you sikiti vii tu jaayo sta keti vi, ntukuti nducha xii naun kuu maa te ntau sa’atu nuu luli te nutuu kami’iti inn staa keeti, suni nutu kanilf nducha kooti nu jaayo tauti, xii sakuinati tu mati jenoti te skeeyo kintuyo in yunu kuuntoyo xini lusu lulio te te suni ntautí chii ntaití, ntaitui, ntaiti, lusua te kajinutu kuatu jena’ate te este lusu lulia kuajini jini chii jatu te jini chii jaatu te jini chii suni kentautu iniyo te kuntau, tautu ini maa, te yua este yua jaxiitu, jaxiiletu xini jena’ ati te kua’atuti chii, suni satuti chii, subi satuti este jatutu, jatutu ini maa lusululia ja sua so’ayo jiti.